ഫ്രീദുമ്പന് നഗ, കേന്ന മനസിഗു ശതന്ത്ര തിക്കുന വര്കുനു। ഭ്ഹരത ശതന്ത്ര ഹോരത കരര്, ഐത്തു മുക്യ മഹത്മ ഗന്ധി, നിഹേരു, സുബശ്ഛന്ദ്ര ബൂസ്, ബഗസ് സിന്ഗ്, ഭുഖ ശതന്ത്ര ദിനാഛനേ അഗശ്ത് ന്ഗു, നമ തിവരന ദോജനേ നുമല്തിദു, സലബ്രേത് മല്പുഅ। ഭുഖ വേക്തി ഗത ശതന്ത്ര പന്ധ അകല സന്ഥ അലോ ഛനേ, ബവ നേ, ബദ്കുന രീഥി। ഭുഖ ദേ നിര്ദര് അധിഥുന്, ശതന്ത്ര വദിപോദു। ഭുഖ അഭി വേക്തി ശതന്ത്ര പന്ധ കല വിദര് ലേകകരു, ഗയ കരു, കല്ലേ। അവേനു മുത്തവദു വേക്തവല്പര അവകശേപന। ഭുഖ അത്മ നിര്വഹനേ, കത്തലേ ഇപ്പന്ദന ജിവന। ഓവേക്തി ല ശതന്ത്ര വദിപോദു।